Mandeha tongotra aloha no tiako kokoa satria iny mba tsy mandreraka sady mahavita lalana tokony ho aleha lavitra enao. Raha miazakazaka mantsy dia vetivety dia reraka. De lasa alavirana kely fotsiny no vitanao, sady mampitombo rarin-tsaina be ny fihazakazahana fa aleo mandeha tongotra moramora.